יעדע טשיז איז געמאכט- כ'ווייס נישט ווי אזוי די חילוק איז, אבער ס'איז דא אמעריקען טשיז, ס'איז דא סטרינג טשיז, ס'איז דא געלע טשיז, ס'איז דא <hesitation> איך ווייס נישט וואס ס'מאכט די חילוק אין די טשיז, די- איך מאך- איך וואלט געטראכט די וועג ווי אזוי מ'מאכט עס, און ווי לאנג מ'ע- ווי אזוי מ'מאכט עס.